<hesitation> kyang a n hwa tazwa swal ka̱sa nzuk a ni, nyyai naa ni si kpang za swak a̱zanson, nkpa yet. N cat nyyai na ni ni si kpang za swak a̱zanbon, n cat n byyi, na̱won nzuk a̱ yya ma̱karanta a̱ si kpang kabvwa ka a̱ myim ban kpang ni. Ba konzan makaranta ba, baryet ba̱nyet ba ani byyi ka̱wun ka̱za ni, so that ku̱ ba byyi ka̱wun ka̱za a̱ tyyi dityin ka̱yat ka̱wni kaza to a vyi ba ni brang ka̱ryi ka. Ka̱rem a̱ya ka̱yat na ni ni si kpang za swak a̱zanson n shya n bra̱k n bu pfwui. So duk kyakg a n shyi u naat n bvwot a, sa̱rei nkyang n naat n bvwot kapfun ni, nkpa a̱nu yet, n dyi e, na̱won nzuk a kyang bvak nzuk, ka̱ryi nzuk ka ka tyyi ditjan nyyai na nimi. Ba zi bvu ya bu ka̱son bu ka̱bvang ka zi n shyi na nivi ba.